I Polonina io zany e da anisan'ny firenena maneran-tany e izay azo lazay fa tsy da misy fiovaovan'ny toetr'andro firy loatsy satria lafa ririnina ny andro da mangatsiaky ny agnaminy agny; da lafa fahavaratsy kosa ny andro da mafana koa agnaminy any.